Amra yanan ni mea <hesitation> abaf baf am tul inhelen yam ra'af yang makala feli enin am safarai meun, am ese lai akunnai am takni amra emlei meun ambik asama memeteni meun am ese helai amra refreini se una bani wasala maun, si famasi ankara si hilini yananni me akunnai akunnai sifu a- arasa sololate abaf baf lewi lew ya ifnaini ifnainama yaka ou dulalafole lau lew sa au safaenhe lew yakahe am unaa ese nese hulme metene me amra ifnaini se una lew akunnai ra kunai sefu lew arasa salolaholo. Amra yanani me ra weni adodonok am ese am ese amra ifnaini se ut esen aylan emeno se una ni serifatara seu nai esen daran wakte meun, se hurani se huru ra seu nasi sampe se. Siholu am yaki fainai dindaknia ya ut esen alayni meleo ya tebunni sera am serataira se ura sef, am tuyak yanannime am tak'em, antulelai ti am ra'aiwai meam, hil esele meun, am hurani si rifata reme si holo.